Ipuereko yareko mbaenunga mɨmba reta yande ñanerëta rupi erei aguɨyetako oajaeteyevi yamboajaete ñanoi väera ñanerëtape esa mbaetɨma jukuraiyae yande puereta yayangareko mbate opareve retare jaeramo mbaetɨ ikavi jeta mbate mbae ñanoi yande ñaia rupi